<hesitation> ingokchiet konae koot ne mapa, amu pikonyoru taek alak, pi konyoru ingokaik alak chokomokomii tukul akonae kot kora kole makoot nokocham arotchini konitoni, konae anyun ingokiet kole makoot ni nekwamenye kila, koweku kei let konyoni olokopa.